Kutomong fi im ra yet kutomong itees nnon narↄ ifaa. In ra kutomong e ni shim in nek in shim kutomong itees. ɛ in tees e-ifa ninon, anↄng e ma sak imi ban sɛ iren nek irẻn itees e me. A-ifɛ faa me yet, ɛ-kutomong ↄng fi mi ra ko, in shim iko. In shim kutomong e b aba di te nɛn ni in ra ko awo. Imi ne in sok in da ra kutomong e yↄng. Ikyɛng ↄng fi sak imi di shim kutomong ↄng fi mi ra ko. Na ma kuyↄng e, in tin ras nkyↄrↄk in kak kyↄn de ikap. In kas nkyↄrↄk, in kas nkyↄrↄk in kas nkyↄrↄk gaan. In kap ɛ-inyↄr igba, in yↄng fi in di ki sɛ in di ya ni in tin tseng e ni ishɛrɛp e narↄɛ irɛp e narↄng fɛ ba di shashang nkyↄrↄk. ɛ-anↄng e me imi matees nnon gaan nnon fi mi ma kaba tees ba ma tsees na naↄ gaan kuma ba ma sɛs nkyↄrↄk gaan. ɛ-iba ma kyↄrↄng ana, bakak ba bɛs na ba tonong kafa kakan nek itees fi imi kaba nye ne fi iba ma tseng narↄ gaan. Bakak ma sot agbat e, iba tɛ bar a ifaa ba faa ikyɛng fɛ ba got idↄng fi mi ma faa me. Ba mi di got imi ni ifaa. Na anↄng e meng itonong ifaa, itees fi mi tees nnon e ba isot na bap awo nek iba sok ide ba di ra kutomong ni de na anↄng e meng ibang ba tsin diyas aba imi ↄng in tsin ili yas aze narↄng fi imi di tees. Iba ↄng ba tsin di yas azↄng narↄng fɛ ba di tees. Na ma nↄng aba, in tin ra ikus banet, a in tin ra ikus adakunom ni ren itek nek anↄng e me ma ayet ikyɛng irus kagↄm ni mi. In fin ra ikus awo zↄng kɛ in ren ikyɛng fi imi di se kyↄrↄng awo. zↄng ki in ren iren fi indi tseng kyↄrↄng awo. Yok imi tees kucɛɛt adakunom na banet, in tees banet ifaa in tin tees nkyↄrↄk icɛn e ma ngma. In tsin tees bakak na nↄng e meng in di sɛ iya kashon ni kyɛng fi imi ra kuma, ikyɛng e di nↄk imi kafa kakan in tere makiyi.